بالنسبة ليا أحسن حاجة نبدأ فيها ناري هي القهوة بالحليب، مع شوية خفيفة هكي وهادية، نقضي شوية وجت مع نفسي، جبل ما نبدأ يومي، وقبل ما نبدأ خدمة ولا الجراية بتاعي، وقبل مانبدأ حياتي اليومية، نحب نعمل هيك، ونحب نقعد مع نفسي شوية بحس بإنسجام.